जश हमारे अंधेरे ए। गिउ, चोपड़, टी मुझे सबसे बढ़िया लागो चोखनोक गिउ। जो मासो होलो सेओ तेलु मुज लागो आचो। या शग लागो गिउ मुज आचो।